Kosam, be nyebbe do voina gite. to goddo yidi gite mako bedda sembe dinga larugo kuje ko ha daidum on, o jotina nyamugo nyebbe o yara kosam dabbaji bo. o heban gite mako warta jame kolon na seto o wati darugal gite ba.